Pe sponciâ un somergibile sott'ægua beseugna fâlo aomentâ de peiso cioè vëgnan encî d'ægua i serbatoî ò bollacchi che son de sotta do sommergibile e trovâ un equilibrio. Tròppo peiso, o va in sciô fondo. Pe tornâ in superfiçie cöse se fa? Se deve cacciâ l'ægua feua da-i bollacchi. O motore o fa anâ avanti e inderê.